Laha mahakasiky biby volany rey zao, izy zay moa zany somary fotifoty zay i somary atao volo rasta rasta zay anaty rano any iny. Ty fomba fiarovatenany, laha ohatsy ka kitihinao i, misy herinaratsy zay ty ao, misy raha courant zay la mare ny tanjakin'ny courant da mahafaty. Ka tsy soa kitikitihy fa la iny ny ampesany la may zay.